ଜୁକ୍ତି ସଂଜୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହନୋରେ ଭାଵନାରୋ ଭୁମିକା କୌନ ହାଜୀ। ଆମେଂ ଜାନୀଵା ଜୁକ୍ତି ସଂଜୁକ୍ତି ଗ୍ରହନୋଗୁ ସହୀ ପ୍ରକ୍ରିଯା ଭାଵେ ଦେଖା। ଜାଏ ଜେଵଂ ତିର ଏକ ଲଖ୍ଯ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଂ ତତ୍ଯ ଲୋଜିକ ଏବଂ ବିଚ୍ଚାର। ବ୍ଯାବାର କରା ଜାଏ ଥାଈ କିମ୍ଟୂ ଏହୀ ପ୍ରକ୍ରିଯାରେ ଭାଵନା ମଧ୍ଯୋଂ। ଗୁରୁତ୍ର ପର୍ଣ ଭୁମିକା ହାଦାନ କରେଂ ଏଠୀ ଭାଵନାରୋ ଭୁମିକା କୀ। ପରିଥାଈ ତହାଁ ଦେଖିଵା ଭାଵନା ଏବଂ ସଂଚିତ ଅନୁଭଵୋ ଭଯୋ। ଏବଂ ଚୁଆ ସଭାରୋ ଅତ୍ମୋ ଵିଶ୍ଵାଜୋ ଏବଂ ବହୁଵିଷ୍ଵତ ଦୁରୁଷ୍ଥୀ।